ɓa siyantifikira ɓa ɓa tore ɓuwa a abe oyiro siyantifik ho a nunɛ we piri'a ho dimiyan berara twa nɛ a a nucoza twa ɓɛ zun loro we forse mite a zun biyo a ya bɛ zun donk a ɛnvante mu berara a we benɛ a ya mi we a yɛ ji um a nunɛ yi wa woro ma ekstra terɛsira o zun tomu a be benu